जजों नलेस ची तुम्हरा नेलकटर बीतीं ध्यान से तेका काटा कखि युनि हूँ चेदु की ज्यादा कठिन कखि बीतीं काम कटी अगर यान हूए जोलु तो तेमा घिसनेकु ऑप्शन भी रहेन्दु किसे तरहं ठीक करदियां